Ininá xakadanguana ndeyú nani kuan té deyú ñoo, yukuná ya'á, ya'á huajillo dakena uu oni ya'á xatu, te dakayana ya'á ña dakena ajuna xhi ongua nunu, dani ndakena nrida xaku hun tangui tangui comino un tangui oregano un tangui tomillo, akeno noó danruana ya'á ño kuana chó nguá té yandikona té, kadanguana dakena yuxhi trigo o dakena yuna na xu ihó xana kuaté xuku kadanguana, deñu deñuyuxa, ihó ñuna ya'á iná nridana iná natanini nreyú ñu.